Do të sigurohesha çë kam pajisjet e duhura për të përballuar kushtet ekstreme të maleve të larta, si veshje termike, çizme të forta, dhe pajisje specifike për ngjitje në akull. Edhé, do të konsultohesha me një mjek për një kontroll të plotë dhe për të diskutuar masat parandaluese kundër sëmundjes së malit.